Ман кӯшиш мекунам, ки камтар снек бихӯрам. Пештар бисёр мехӯрдам, чипс, шоколад, тухми бирён. Ҳозир назорат мекунам, ки як-ду бор дар ҳафта, на бештар. Ба саломатиам муҳим аст, ки миқдорро кам кунам.